<hesitation> Karazany telo an, karazany saosy ampiasaiko an: mampiasa zaho a saosy tomaty refa mahandro ro igny a de mampiasa zaho saosy huitre refa te hagnendignendy de mampiasa zaho a saosy sôza refa mahandro paty, zany karazagna saosy ampiasaiko.